Aah inze emere nkuuma ino omuwogo tulima nga waliwo omuwogo ogumala omwaka, waliwo omuwogo gutuka okozesya, nga omuto gwona gukaali emere egendi nga obukeke tuta munyumba; tukumira munyumba; ebideero abantu babiviremu.

Ekitundu kiyange kuyambire ino okubona nga abaana basoma nga balikusoma okusoma kusa nga negomba abanaye abali kukitundu

Bafuna nga batambula nga tindi bavala be nti omubigere ate basobola nokweyambisya nokuvala engaito

Abakulu bedini basobwoire okukobera abantu abokitundu obu obu obutayambala nga engoye enyimpi okunamira abantu nokulekera eirogo no kwitangana nokubalambira okutakagananga

Obwaavu olwokuba ebula kintu ekye'basobola okukozesya nikyo ekimu ekibawa nga kireta ekyo.

Abasinga obungi abazaire babakaka okufumbirwa nga bakali bataka okusoma abandi bafuna aaa ebida nga bakali basoma

Okusoma kwo mukyaalo kuyambire olugendo olwansonga nti, abantu awebaba nga basomere mukyaalo, basisinkana na'baana bange, nebababulira; ate abaana bona babona abantu abo embera ejebalimu, bona nebegomba oluisi nebaba nomwoyo ogukoba nti tutaka tubenga oyo.

Abaana battaka ino okuzanya omupira abawala attaka ino okwebala no kubuka nibiyo ebibasinga okuttaka okuzanya ino

Abaana abaala batira okufuna ebizibu aah nga omukusoma olwa emikumbo egitali nsa ne gurupu egye'njawolo naye tugezaaku okubalambira okuwonaka nti bewala okutambula ne gurupu okutabu okwabirana ne gurupu enkyaamu

Kumutwaala omwidwaliro eryo eriri okumpi oba omukyaalo abasawo eibatira okwizirawo, omukitundu ekyo.

Kulya mukose neyiva lya'maido

Okusoma kimenyere obwavu ino omukitundu kyange kubanga buli muntu asomere afubire ino kubona nti abaana bafunile omulimu

Amaizi go kunywa olina ogawona nti masa nga okumile kusa ebitundu amaizi ago ejigalimu kukoba nsuwa, nsulo naikonto nga jinyirira ne'bikopo ebyokozesa byona nga binyirira.

Iyee basome

Engeri eyimu abaana ejibasomere bona bawererie empisa kwa okutesya no kwesimbawo kumirimu ejiba jenjaulo mukitundu kyaisu

Aa sandikako aa nenyiindo ne ne'nyindo

Amaizi amabibi gabamu obuwuka, obubawa okwidukana.

Okusoma kwo omwana obwabanga asomere kale kukyusiya embera lwansonga nti aaa enfuna yeyongera ku amaka gene ebizimbe bikyuka, enyambala ekyuka, okuliya nebintu byonabyona bikyuka ne enjogera aba muntu

Okusoma kumpaire amagezi agokutandika ebizinensi nokufuna essente egisobola okusomesya abaana bange nokufuna emikago egisobola okunyamba mukizibu.

Ndwanisya ebilowozo ebyo ebiza buli jjo no'kwebilyaku abananga aba'bibitiremuku no'kubulyaku abo aba'na'idini

Amaizi amabibi galeta kolera kubanga gaba mu obuuka obusobola okuleta ekiruaire obwe kidukano ekinene era nikiba kiretere kolera era nikireta nokufa omuntu okufuirwa obulamu

Okwega owaika abaana babawa emorimo jenjaulo nga okuta esani, okufumba

Omuntu okuwamu amaizi kale oyakuwona omubiri gwe gucukireku nga iye omwene eee olususu lunubuka bwomuyiga ku nga omukona

Nyembo jei dini

Obutamivu omuntu owatamira Kaite navuga motoka oba pikipiki oba ekiduka kyonakyona kireta obubenje nengira jaisu jino embibi engira ejirimu againa ejireta obubenje

Aah obonaku ebiyiza okwiraku ku kumbera eyo awo nomanya nti ebyo bikulu

Kumuwanga emere etuka obulamu bwe nokulambala mutandaluwa no'kumutwala nga mwidwaliro okumukebera

Osobola okukyalira eidwaliro olwe kwemulika emirundi isatu buli mwaka okusinga pozi nga obaire ofunire yo kyamangumangu ekirwaire

Oina kuba muzaire, nga tososola abaana, oina kuba muzaire, nga ottaka amaka go, oina okuba omuzaire nga toli muzaire omukambwe, kiyambaku, kiyambaku okukola kyi okulankulanya amaka go no kusomesya.

Mbe aah inze njaba nga omwaka guwere bulimwaka omwaka injabaku mulundi moyiza

Ino nyumirwa ino okuba owesisinkana omuntu omuyaaka waliwo ekyomwegamu aah owemuba mutyame yena okukoberaku ebimufaaku noyega nokoba eeeh eee kumbe eyo nikyo ekimukola wena awo oba ochukiryemu ebilowozo ne nkola.

Okusoma kusobwoire okunjigula obwongo niba nga inina obuvumu obusobola okukola ekintu kyonkoyona era okutumula mukitundu abantu niba mpulira

Omugaso gwo kugema omukitundu gukendeza ku ekiruaire oba gukomiya ebiruaire ebiyo ebikwatira omupunga nadala nga korona ne'bola

Obwobanga bwasomere osobola okwaba mu gavu mu offisi ya gavumenti nosaba nosobola okukusisiya amaizi mukitundu oba masanyalaze mukitundu kiyanyu

Natekerewo epate okujaguza owenabitire ebiwuuzo byange.

Amaiso gabanga gaboneka nga meeru ate omubiri gwona guwoneka nga guyengere

Omwana owatandika ogwengerera nazimbazimba amapama nayengerera, amani matono amubiri kiraga nti omwana oyo edia temumala

Omusaiza nga afuna obunafu bulisawa alina okwaba niyebuliaku omwidwaliro ejeri doctor okubona nti buzibu ki obumuwanga afuna obunafu buli mukasera

Abantu okusoma kusobweire okukulankulanya amaka olwensonga nti aah obuubega ebintu baiza kubiteka munkola nga bona bayega nti edi abanaife bati webakorere no'kutambula kwaiwe kwebatambwiire babba bega

Kuyabagana alina essente nayambaku omwinaye oba alina ekintu kyonakyona nayambaku omwinaye abula engeri oba ntambula yona namuyamba ate naddala okutyamira wamo.

Aaa owobanga twegaitire wamu netukolera wamu tusobola oku okulwanisia ebyo ebizibu

Okusoma kuwaire abantu bange nga babalonda mumikolo egibawo mukitundu nga abakulembeze

Omuntu awamu amani namaiso gayingira munda

Abantu baiba ino ebintu bya bantu

Eee mirundi ibiri nga omwaka gwakatandika nga omwaka kabiri nga omwaka guwaku

Olina okulia eiva va vaa elyo aye nga batabwiriemu ku ekisula kale kiyamba ku mubulamu bwaife okubamu okuba nga tulibagumu okusingira okusingira dala eikote liona liyamba

Obulamu bwe bukyukaku nadala, ayonda; nabona ati nobwoyaba okumizaani yoona, ekiro ejjambanga nagyo otinigyo ejjo.

Omukali owekida alina okutandika okwaba muidwaliro kumiyeri nga giba gitukire misatu Ina awo omawana aba amalore okutongolewa kale alina okwaba nabona embera yomwana ejalimu omukida nga nabasawo bamuyamba

Yee balibamikago kubanga bakolagana

Okusoma kuwa ekitiwa lwakuba ebirobozo byoleta biba bisa a ekitiwa kyona kituka

Engeri ejenbsobola okufuna okubona nti amaizi masa agokunyuwa nikwo ogafumbaku paka nigatuka okufumbiwa paka kwidala Liye chikumi nigatokita kusa negaba nga gokya

Ntaka ino okulya obwita

Engoye egye kyenvu ingisana

Kulambala omunyumba ensa nga olikuku ne'byebwiko, obulili obusa no'kulya kwona kusa kumuyamba okukuuma obulamu bwe

Gasobweire okukendeezya kussente jabaana ejebatoola kumasomero; negasobola okutuukirirya ku abazaire negasomesia paka abazaire bona nebategeera nzenti ki ekibasaanire okukolera abaana baawe.

Emere nga buji, kawunga, mukyeeri, matooke, bwiita, nibyo ebiwa omusaiza amaani.

Kusungiria bantu

Kale ooba nga bwasomere osobola okusuna obuyinza bwa kulondewa luwakuba abantu bamaite nti ewoffisi ejitulimu enaku jino jetaga basomi naba maite ku okuwandika Nikyo kyonka ekikuwa obuyinza okulondewa

Omuwona amaiso gonagonagona nga meru amaiso gona emikono je jonajona nga gifukire ja'yellow notegera nga omuntu oyo aba'wairemu maizi